اكبر مشكلة بتواجهها العالم دلوقتي هي التواصل الاجتماعي ، إن <hesitation> كترة التواصل الاجتماعي مخلتش بقى في روح أوي ما بين الناس ، الناس مبقتش بتكلم بعض كتير مبتشوفش بعض خالص لما بيكونو متجمعين بيمسكو ال- الموبايلات و <hesitation> و ال- الهواتف بتاعتهم ومبيركزوش مع بعض ، بينسوا يتكلمو ويضحكو سوا ، يقولو حاجات جديدة يتجمعو مع بعض ياكلو ويفطرو مع بعض بحس إن ز التواصل الاجتماعي اكتر حاجة مشكلة دلوقتي